Ngobuthuku obuhwerehu enyuma mungakanaghenda ekabalagala munahikireyu abandu inibanene yiri ebindu ebyuwene wukasangana esyabara banimuwatha emiziki bandu banimunywa obwabu, wukasangana ehitali hyehyu banemuwulya ebirimwa yinebinyangwa, yine amatunda, wukasangana <hesitation> omwasyabara mune obwabu obuwene abandu ibanemuhotholha. Munganaghendire ne Kibughe namahikayu yinesyangetha esiwene silhobire yinenesyangyimba silhobire mukyinekyithi wuka siwuwithemu akasente betu yiwene ndeke kundi munganahikireyu nomwa nomwakalodge kawuma nama langiramu munesyangyingu esiwene. Mune amaghetse awahuhire wukowa iwa wanginathumira ebyalya ibyakweyahu iwalya ebyalya ibinatsumbire ndeke